Li scrusci di la furesta mi fannu pinsari a ‘n munnu vivu ca rispira nta ogni fogghia; mi ricordanu la libirtà di caminari tra l’arvuli ascutannu sulu lu cantu di l’aceddi. Mi fannu pinsari a ‘n sensu di misteru comu si la natura ammucciassi sigreti antichi ca mi dununu paci e maravigghia.